اكثر شي طريف شفته لمن <hesitation> كنت قاعدة مع طفل صغير كان قاعد يلعب مع الكلب حقه، والكلب يعني الكلاب مرة يحبون الاطفال سبحان الله، كانوا قاعدين يلعبون وصار <hesitation> الكلب يقلبه على ظهره، ويرجع يقوم، ويرجع يقلبه، فكان شكلهم يعني مرة طريف، ومرة حلو.